वेंडिंग मशीन, जिसे स्वचालित मशीन भी कहा जा सकता है, इसमें से खाने-पीने की सामग्री, कोल्ड्रिंक, लॉटरी टिकट, और बहुत सारा सामान प्राप्त किया जा सकता है।